Hunde jalnaare jei mi meedi laarugo kanjum woni wakkati Mi ɗo waɗi yiɗde waɗde diiwanɗo ɗum famɗo sabu ngal ɗum waɗi ko miɗo waɗi faabugol yimɓe e hoore ngam waɗde cuɓoraaji ngal. Ko feewi so aɗa waɗi waɗde diiwanɗo ngal ɗum, sabu o waɗi jaanginde yimɓe e ɗum faama.